kai kanjurum yanda dum, mimere yugolum, mimere nanugolum. Se ni, miya, mi'e kitagam, mi'e yanda dum, hara emo le yasoka di.